Kiakiik chekaroroni koo sesee, sesee ko akot kemoi akot yokirutos ii ko kogosto akot ngot ngotkonyo chii, kokasei ako ako yoksei ngotkokas chii, kotembeani ana ko kiiy age tukul kotembeani ko kong'ete akot akot ngokaruei koraa, koo ma makoi konyo chi ake tukul konyokochorsa, komii sesee kurgat. Amu kase ki agee tukulii, akotoi koyokso sokonai chito kole ma kaa kamiikiiy netembeani eng sang konyokoker. Igoitoi aas ko pusii, pusii kora koo kokararan amuu, kemoi komakoi ko, makoi ikas murek, yone murek sokomakong'em tuguk kora.